Inji lauccuki ko wiyeete "dishwasher" kanjum woni injiwa lamtarki ko wataane ndiyam e limsho, e kanshiko e gahege waylita naa laaɓi. A yi'ai ɗun non e nan da ba famfoyel.